Wa dalai mamga skwiya var saka kina sldaw gida la, a, firkuziba a kolka firkuziyabi in vala, val a ata gada a maffai dai man nasa man ka nkda a ka ndou k aka hainga a vak sdawa gid kina tsina zura da kina zura kman firkuzi angan rikida ka a var ke a kwaldu a kwal kabi indara man dak ka mbil ngaya <hesitation> ko man kina sldaw gid tin mana mamasa a kwalkabi a gida nasa yidakwa in fai sldawa gida a gid firkuzi s aka rika ndi man ta gi wali a vin a firkuzisa karika ndi man tagi wali vin sat ba halaw ka aka gadan ahina dibba to kina tsina zura kabida infirkuzi sata kina go waliya vin bi intina hashakid in firkuzi man mona a hashakid ba dole ka gi sldaw in firkuzi mana ndou b aka gi sldawa ndou indi mana ndakaina a firkuzi a shkawda nguiba ka gi shdawa kina tsina’a zur, zura a dolai mumga vinna faw shimbada a firkuzi sata man kina varba firkuziya a ward aba a kakabi man gada firingayaba a kakabi kina tsina de to mana gas ka aria a gas man gada azha tinngu ya. Kuman a kago sldaw ninga a gas ka dole a gida gad ngayasa a sldats na had kina tsina zura bide firkuzi sat kam a kwel ndou bi, firkazi sat kam a kwel ndou bi kina kade a maffahi babga igada kina a maffanta. Kina tsina kabda in ndara mana vina faw slimbada a vina, kina tsina kabeda in ndara man vina faw sldimbada a vina in pai sldaw a gida firkuzi say a, fukuzi sa skwi indi m liwali kabi kina tsina kada maffahi man ndou in rikida firkuzi a vara man gada t’ringaibi naingaya man kabi a kwalka bi kina tsina kabda man kina de a vara vina wai da a gadari <hesitation> kin a tsina kada a dalai mamga indara man daf man firkuzi sa man king de vara man kina ngilda gada ribi dak ninga a porn sldawa gida nga, nga gi sldaw firkuzi sa a varsa tiva a skwi varsa ninga diman ka man ka gawa a skw a sim ninga a pak sldawa gid kina tsina’a maffai yawa igada kina a mam matta, maffai babga kina tsina firkuzi a kwal ndou bi, tukuzi a kwel ndou bi man gad tnngaya a kwul ndoubi gad tiringaya man wardika man ka shlban midiya ka shka gid ma nka gana aman skwa a tirin gai bi kam man ngas kaba a jikka a kwul kabi in fai sidawa gida a firkuzi kina tsina dei kina tsina ba a maffai ai skwi mai gada kina. I gada king a maffa firkuzi sata a kwel ndou bi i gadu kina kina tsina kudu yawa kina tsing ba, kina tsina a maffahi vi tsina miga mai gada kina a gida firkuzi mana var sata, firkuzisa ndou in mbila kabi a kwel ndou bi ma gad ngaya azha ku shib dingaya kufa man gad ngaya bi firkuzi ya a kwelkabi ko mana a gas ka ndou indi man ka sldaw tidi ningwe ko gad tiring ba a kwelabi firkuzi sa, firkuzi kam in pai sldawa giduya maffai. Kina tsina daigasa zir da kina tsina daiga ba igada kina a maff bida <hesitation> yawa nga minawkai gid, a gida vur giva a bashakida a tant diman ka nga depa akma sldigida a firkuszi tanta mana hashakida azha kam kina diba kina sldaw gida firkuzi to firkuzi man kina sldaw gida vina ninga ba a kwul ndou bi kin ba man gad tiri kina, kina skwis sata firkuzi mana ndou azha manu dimana hashakid ba azha. Tomana firizika fai ninga bi firkuzi tuwi <hesitation> ndou ndadapa a ta gad man, man firkin man in gats ka a kwelka de mana varba a kwel k aba in tuwi ba a kwelka i kina tsina tsu maffabi king tsina ma man igadakwa sa tsa vina faw hallkali a firkuzi. Vina faw hankali a firkuzi igada kina firkuzi sa kam skwi indi in mbila kabi a kwel ndou li firkuzi a pi sldoma gida ndou ndou indiman kina sldaw gida vina a ka shiba dingaya zura kata a ka ngura kabi kam ka sliha’a aka dana gida a firkuzibi yawa kina tsina ba kina tsina ai gada maffai kina tsina yawa indar nga faw gida a firkuzi sata an gada, ga da gwad ka kat, kat, kat, kabi wai man kade vara waida gad ngaya mbila’a ma kade a hashakid man sldaw gida a vina ko kina sldaw gida vina vito vita’a, ka rikida tiri nga ngas kam asa gi sldaw nggaya a gi sldaw ngaya firkuzi.